Mahakasika fandehanana sambo ndreka an, izy io an raha misingevahevana ambony rano alongany, de izy an mlisy helisy an de misy môtera de izy ambony rano akeo iny an, misy botogna poserina de mihodina i helisiny akao an, avy amin'ny môtera iny mandeha, de izy an misy volant iodinan'ny direction-any mbany hoe: hivily na sy hivily izy.